Este wu ixoq xtka'yij bien wa'chi' porke wu achi' k'olik diferentes ámbitos k'olik este, este rvicio wu wu trago kch'ojnik ruk' rpapá este este ruk'rtziik i njel chjaay entonces wu antes para ke xtk'amb'ik wu ixoq chjaay xtb'an konocer bien chemo rkomportamiento wu ixoq chemo wur <hesitation> wu rkerer respeto, amor para ke xtb'an una buena familiaen un futuro para para wuraal, wu raal ke'petik pu b'eey.